ولا نوقف نقولوا شعر معناه الشعر يقعد ديما موجود يعنى قبل وتوا وكل خاطر ثما الحالات الشعرية والمواقف ولا اي حاجة في السنغال ساعات تقول كلام آآ مزيان متوازن موزون هو نديجا شعر يعني يتسمى فهمت، فممكن ياسر قلت أهمية الشعر مش كيما قبل، قبل كانوا ياسر معناه خاطر ما عندهمش يعني الوسيلة الوحيدة اللي كانت هي الشعر انما توا لا معدش يعني نقصت شوية قيمتها.